Karazagna dihy leha haiko zao ai: <hesitation> misy kilalaka a, tsapiky ee, kawitry ee, salegy ee, salsa ô, slow ô, danse classique e, danse urbaine e, afindrafindrao koa.